Ñaña, wuilú, iná, xhikaniú, la ño la ñó kuii, nridá kiti nizaá xiko noñó nió ña dí kiti ngua nrakó son ihó <hesitation> yo creo que son. <noise>